Ha, u haqiqatan ham ajoyib edi! Meni chuqur o'ylantirdi va ko'p narsalarni ko'rsatdi. Bu filmga yana bir bor qaytib ko'rishni xohlayman.